<noise> jadi beta ni, <noise> sebenarnya seng suka piara binatang, tapi di ruma itu ada beta pung binatang ada ayam, ada kucing to, tapi, di ruma, ayam itu <noise> di ruma, ayam itu mulai dar awal itu beta pung ipar ini <noise> antua pung ayam kan paleng banyaa to, antua ayam tu paleng banya'ee antua ayam, ada mangkali barang dua pulu ekor kapa, ha lalu beta pung, kacil ini, minta ayam, ha beta pung ipar kasi ayam pertama tu satu ekor dolo, satu ekor par ka e kacil piara, tapi karna, ayam <hesitation> orang <noise> pancuri, ahi' nya beta pung ipar lai bale kasi satu ekor, dat jadi ayam satu ekor itu katong piara akang dari akang masi kacil, sampe akang su barana akang batalor <noise> sakarang ni dia su batalor, dia pung ayam itu ada ayam itu ada dalapan ha, jadi dalapan ekor, dalapan ekor bagini, tiba-tiba bagini akang. Mangkali dia tinggal bajalang deng ana kasana-kamari kasana-kamari, su tou akang ana ayam masi kacil dia tinggal bawa bawa-akang dia pung ana ayam kasana-kamari, ahir nya apa? ayam yang tadi dalapan itu, akang tinggal ampa, ha dari a ya ana ayam ampa bagini, laa sudah! Akang ayam tadi <noise> tu dia pung tinggal ampa, akang pung malam bagini to kasiang orang <noise> pancuri, orang pancuri akang ana ayam satu deng dia pung mai, la tinggal tiga ekor, tiga ekor itu tiap hari beta pagi hari karna dia su tau katong ni <noise> ha setiap katong pagi hari buka pintu tu dong tiga itu tadi tu, dua ekor katong, katong pake nama! Pake nama-pake nama- <hesitation> yang tiga ekor tu katong pake nama, pake nama yang beta pung <noise> ana kasi nama, ada nama sumi, nama yati, deng nama heri, barang laki-laki satu, parampuang dua, jadi setiap hari tu pas buka pintu pagi hari tu ya ampun'ee katong sampe mo mara jua serba salah, tapi ini katong pung binatang ini ha, mo ambor baras dolo, katong setiap katong bali baras itu, misalnya katong bali baras lima kilo, itu katong makang hanya tiga kilo saa yang dua kilo tu kusus par akang ayam tiga ekor tu. Jadi se' katong taru sat-satu cupa dolo, ambor par dong tiga makang, pagi hari makang pagi tiga sat makang pagi sadi ha abis itu siang lai datang lai, katong su kasi lai, sore datang lai katong kasi lai jadi, tiga anak itu katong piara, piara saampe dong <noise> dua ekor itu <noise> dia su batalor, batalor ulang yang tadi hanya tiga ekor ayam <noise> katong punya itu, akang barana <noise> kumbali lai batalor <noise> dia batalor, yang nama sumi dia pung ana sambilan, yang nama <hesitation> yati <noise> tadi dia pung <noise> ana anam, tapi yati ni <noise> tar tau kalesang dia pung <noise> ana, dia pung ana dari anam itu, <noise> akang tinggal <noise> tiga, abis itu yang sumi ni, de pung ana sambilang, ana tinggal anam, tiga mati ha jadi ana ayam setiap hari katong karna <noise> dia masi kacil-kacil jadi sumi deng yati ni, jadi kalo su sore-sore katong su batarea kuurrrkkk kurrrkkkk itu dong su datang, jadi katong pung teras ruma itu to akang su jadi kandang, dong su datang yang satu sabla kiri, yang sat yang sumi sabla kiri, yang yati sabla kanan deng dong pung ana-ana, jadi pagi hari kalo katong pas buka pintu, <noise> sumi deng yati deng dia pung ana-ana tarengke-rengke tu su datang di katong pung muka pintu tu, katong su ambor baras, ambor, ambor, ambor, ambor, ambor. Ambor jadi pas ambor bagini, langsung bagini, abis ambor baras sumi deng yati su abis makang kanyang haa, lalu suru pi kaluar, su beta pung'e paitua itu, de biking kaya pake ambo-ambo, jadi pake besi, ika tali arafia di muka la biking kaya ambo-ambo jadi kalo seng <noise> user, user kan <noise> katong user seng <noise> kasar-kasar to, katong user palang-palang <noise> jadi abis makang <noise> katong user dong kasana, baru katong mulai manyimpang akang tai-tai ayam itu, jadi katong mo mara sala, seng mara sala, jadi ana-na ayam tadi tu, semakin hari kaya de su mo semakin basar, ada yang <hesitation> sumi pung ayam itu, sumi pung ana kan, yang paleng kacil tu kan a katong pangge dia onco, onco itu kalo katong kas makang itu, musti dia mo makang di katong pung tangang! Jadi kalo katong su pegang baras, dia su nae, nae di katong saaampe nae di katong pung bahu-bahu ni seng tau katong mo kas makang deng cara bagemana?. Jadi baras tadi katong su pegang bagini <noise> onco su ada di katong pung atas bahu <noise> ahi nya katong su kas, beta su kas turung akang onco di bawa tu, onco su makang akang baras, su makang di bawa jadi ayam tadi biasa nya orang pung ayam kan kalo dong mo tangkap itu paleng s'tenga mati tapi beta pung ayam ni seng! Tinggal kuuurrrkk kuurrrkk onco, onco, onco, haa ayam-ayam samua su datang tarengke-rengke di muka pintu tu sampe, orang bilang hi kamong pung ayam dari hanya <hesitation> dua ekor saja sampe akang ber ekor-ekor ha.